Oire auee aioa vao ragai varo. Oapa ruipaparaveira vokiara rutuia aue karuvera. Uvare karuveraisi vosa vaisi aiopariveira ooii vearopie vira rutu vearopie vira rutu paora papere, oisiriva siovaraia gurupasipare rutu uvare, evaa karuvera ari. Oupiarovu reita korukorupapeira vaa karuveraa uvare viapauso suk, sukapapeira ari, vearopievira raga evaisi aiorivere. Vaisi vo kaeri auero rutu vaisi oriori rivere vosa vaisi oriori rii ouii vearopievira rutu. Uva va eva eisi, oisio karuveraisi aisia. Aisia tovopaveira voo vuvuisi rutu ia uvare, vearopie aio rutua vaa eva oisiraga vova aue opuisi ia ari oisi aisivuaita evaisi vosa vaisi oriori rivereita, ari vearopieviraraga. Aiorivereita <hesitation> iriavua. Uva oavua evaa ari aue. Utuu aisivua evaisi vearopievira va aiorivere osa vaa rutu ita, aue oaa tovopaveira voo vovoisi, aue karuveraisi vosa vaisi oriori vaisi. Karekopierivere rutu vearopie vira rutu, uvuipai vaisi vaa avau uvavu, uvavu usisisa, evaisi viraga tovoragapari voari karova aisi kasirao raga papere. Uvavu avauvere. Aisivuita aiorivere vosa uva vure sererivere tauaire eari evaisiviraga aiopaoro vokaparivora karuveraisi. Goruvukuaita oaa uvuipa raa vii tovove uvavu uvuipai vaisi ragaiare aue ukaioparo evoa avapau, uvavu sitopu uei. Rereuei oputepavivu aiorivoi ukaioueita uvava eisi. Uva evaa oare iava eisi taviparai oisio, karuveiraisi ari goruvuku rutua eva oapa ruipaparaveira rutu. Rara goruvuku rutu avapape. Oii.